مشروبي المفضل هو طبعًا القهوة العربية استمتع بتحضيرها لأنها طريقة تقليدية، أسويها من البن المحمص أضيف لها هيل ،وماء مغلي، وأخليها يترك شوية عشان يستوي بعدين أقدمها في فنجان صغير مع التمر، الجو مع القهوة يكون مميز.